Preferisu ël ciat perché al e pi indipendent e perché a dun-a pa tantu d'travai, basta duneie da mangé e el chiel a pö sörti e antré ën ca e a pö anche ste fora